چیونٹہٕ چِھ پننہٕ سونگھنک احساسُک استعمال کٔرتھ کھین ژھانٛڈان، کیمیائی میسنجر یتھ فیرومون چِھ ونان، تہٕ اکھ عمل یتھ ٹینڈم رننگ: سونگ، فیرومون تہٕ باقی چِھ وننہٕ یوان۔